komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld lítum við inn á barnaþing sem haldið var í Hörpu segjum frá danshátíðinni Reykjavík Dance festival og fjöllum um

á Ítalíu ég heiti Sævar og nú verða sagðar Krakkafréttir meira en hundrað og fjörutíu krakkar alls staðar að af landinu komu saman í Hörpu á fimmtudag og föstudag þegar barnaþing fór fram í fyrsta sinn markmiðið með þinginu er að fá krakka til

láta í sér heyra og hafa meiri áhrif á samfélagið umboðsmaður barna heldur barnaþing sem verður framvegis annað hvert ár í Silfurbergi í Hörpu kom saman fjöldi krakka þau voru með margar mismunandi

tillögur að því hvernig væri hægt að bæta líf barna við heyrðum í tveimur krökkum sem tóku þátt í

og fengum að vita meira

foreldrum sínum bræðrum sínum systrum sínum frændfólki sínu ömmu og afa þú veist og

að halda jól þótt þau séu fátæk eða vegna stríðs já börn ættu að fá að ráða meiru í samfélaginu vegna þess að þau gætu haft áhrif og hugmyndir það sem ég myndi vilja breyta í samfélaginu að minnka plast nota frekar svona lífrænt plast við höfum verið að læra um Barnasáttmálann mér fannst merkilegast þarna um loftslagsbreytingar og ég er bara búin að læra fullt um að þau sem eru að koma hingað á barnaþing eru mjög hugrökk

á laugardaginn hátíðin stendur yfir í fjóra daga og setur svip sinn á Reykjavík aðaláherslan er auðvitað dans á hátíðinni voru alls konar viðburðir fyrir dansara og

á öllum aldri þeir sem vildu hvíla sig á dansinum gátu farið og hlustað á umræður og fyrirlestra eða bara horft á aðra dansa

eru samtök krakka sem vilja breyta heiminum þau héldu samkomu í Iðnó í Reykjavík sem þau skipulögðu sjálf þar var ýmislegt í boði allt frá ræðum yfir í

hélt samstöðufund í vor og krakkarnir hafa líka staðið fyrir mótmælum skrifað bréf til forsætisráðherra og fengið alþingismenn og ráðherra á fund sko við erum búin að vera að

við erum að sýna hverju

og til dæmis menga minna

í sýningunum erum við búin að vera að gera þetta á skemmtilegri hátt það er alltaf einhvers konar ræða í hverri sýningu við höfum farið tvisvar og haldið mótmæli af hverju

líka smá eins og við getum kosið hver verður forsetinn

og alls konar þannig grænmeti gæti í framtíðinni verið ræktað

fyrir á átta metra dýpi og rækta í þeim ræktað grænmeti ávexti kryddjurtir og fleira jarðarber voru til dæmis í blóma þegar myndatökumaður kafaði niður að stöðinni þau var hægt að borða beint af plöntunni hafið er góð vörn gegn ýmsum meindýrum sem herja á plöntur segir stjórnandi verkefnisins hitastigið er líka mjög jafnt og rakastigið er hátt sem eru kjöraðstæður fyrir þessar plöntur sumar þeirra vaxa tvöfalt hraðar neðansjávar en ofan til dæmis

við þessa ræktun er að hún þarf ekki mikið pláss og engin hætta er á þurrkum þetta gæti þess vegna verið lausn fyrir lönd sem hafa ekki mikið ræktarland stór og litskrúðug lest fer þessa dagana um Bretland hún er alsett

sem samtals eru um fjórir kílómetrar að lengd ljósin eru innblásin af norðurljósum og annarri birtu úr náttúrunni og lýsir þannig upp skammdegið sumum finnst